Sondi Flaawa kanndi ɗoon feere feere mayri, ɗum nuɓɓudi anduki kañum woni Flaawa mbaɗi waɗa koɗumi, en ɗoon Flaawa Brady ɗon ɗun Cake, ɗoon Pastry, ɗoon Flaawa spéciale ɓana Almond e ko nanndi e noon.